Raha mande miasa ah da minday pôketry da minday kahie, minday dosie, minday ôrdinatera, minday sitilô, minday vola, minday karapanondro.